विदेश मा कार किराया पर लेणो सबसे पैली हम आनलाईन या जू कम्पनी गाडी दियोंन्दी। वख से अपडी कार तै बुक करला। वेक बाद ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र या क्रेडिट कार्ड दिखैकी हम गाडी खरीद लियोल्या। कुछ देशों मा जू अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट च वेक जरूरत भी पडदी। और जू एजंसी नियम च ऊंथै ध्यान से पंड।